Kekeyel baskur e wodi hore, e kosde, e redu e baawo. Ko Baskur wodi ni e nanda e yimbe, kamaa ba dande, e tayawal, e fade.